Eritsereto hoe niakatsy gny <noise> haavon'ny ranomasy no sady tafiditsy ao agnaty rano agny aby gny tany. Ahoa gny fomba hahatafavoaky velo gn'olo.